Sira kagu rachim ko, days sira kagu rachin kata mirdi dayu kagre bun a ko sulkon, daye jarye thufedar suɗɗaal laka ggreye thupe gre suudhallaka daye magre lasour sulku ka agresi ko kama gretasi jay daye umtamo adara umvoy makir unda ma umvay maker umda motulurye daye nakane, ma unvoy mar, matha thumko umdamo uml modfe, umma nengan jara kada jay sipalehi, sisunma kuthurh sira sira kantaha kuthur, sira kanta hayama kuthur, balanta kandi jum uvoy modfe are sira komdi kumda adora thumhra kanda mo are takara sira gi umda aron adadaduwa nenega, mage chiye ada uwisira thu’mwa ma khhur kanda moye gada uwi tha kabora thumwa dali uvi madiso kaga tatra galajay ga mo kuthu gagamoga uwi kobonnah balanta her kaga tasi kuddai adamra kanda mo ako nar klamola are nerti are daye ka nege nenkaroun adara kunda moko klamola kakane, sara kasi kagasive buchi kaga pur kare ko, sanda ra kamtasina ko akovi buchi ɗagan unclulka asin sanda kukmyanlufe, indulaka sanda pendi umddullaka one sin sanda pendi tikatufe sira karachi, kuru ma umdu sin ko, umta klbane babarom, umtaklba nne chibuna. Unta klbaner kuyama, umtablbarna yeghana unita kilbanara iyola nnema kire ma unde klba meghi ara sham ko umta jidai wudre ma umdi jidai wuɗre ko daye harkanto kodai madiso tika adan gumo neghi guma nendar adara kand eha ako adar marghiyan sira kichabon ga aran jatisira kigadi ako adara kadacha coko adara mawghiya amma sira kifernda yeadi ku sira kudda yekajadiya adii daye ako ti chauwa sira kanda mom re adi umvoyera kana wane tiko daye undue ta gundiye ta henbon deye kadi kand luko mazi salyan umzi sal tita, pran ma molaye mota tira pran daye a boheya komadi prandin kachi hana ko gamajin kandu hauna ko gangara ko daye hark anta sime ako vi pene daye aboheya sara kandi lagiye daye ma gabe kaidi lajiye ko sira kanda maduwa ko undira to mo kudday da mah wa alon kul daye umdirco tin uvorn tamo kudhadidan, har kabin akow vaye makur mamauvoye makar know kana umta mo sakar habehin chla madi habehal chala ko umvoye makur laye umdulaka aran taradayi umdukka tajay

Ɗaye sai undira akojayɗurin are umdira ka tanbi nukanaka thandin komagu jata thadin umdura katambi nukana jata thand uko sheya jata uwi thandin undilaka ako kama thandim umdilaka chawua thar wai kaneganma kamda bara mal a iyag hau nmzugah ako hau nmzugoh ako kko kure kagadi misoko ɗaye makama magutiye jata thandiye sara kagadi jata than u kaja moa ragu maduwa abobotiye kagu mokudthadi anoboliya undira tha amo kuddiyan umdira tachim dith kara mo maduwa dari thah janma aduwa kanegh nakarawa dari thah janma aduwa kanegh naka rouwan daye neghinera adara kandara tah abohiya neghi, adara kanda moa ko chaye thinner chaye maka magu kagadiye chay ko gata wuri iviyan magara wum iviya ga chaɗɗa, magu chaɗɗa sarakagu ehada kagu jumdin thukum, thukum thukum, ko daye guuta banal mafarakagu bans ko daye gata zikyem ma tambi sin si mmasakara kayemi. Magatikathug gata klithugah gara chidi inviyan magala chidi iviyan powh how kaga kuɗɗe kaga chidi ka ma kamagaza thuka gadokkomye katazuba. Gudokkol gathka makanu gretika gatika duri kagre tathka great zuba masara kagre chiɗɗi ko daye ga thikadi abohiya kaga thukadi harka himye chooh in himye chagh imi imi imi jara ampanidom jazuba kadura mo bokar bokar, daye himays chagy kajithay jikechin jara kunchah great kliminch ka gretasi chidi masara kagre chidi kagre kudday daye kana ga chaye kachidi sham kakudde ko daye kana gata zuwa daye chira kumadagan umda mudan daye daye chira kuma umda lagar kaku kan gusi zuwa abohiye kakudko kama gusimo bare yaku magu zuba bare yakku ka kuɗke kama ga ge gatadaye ga thar bahedey, gatagay, gatagay an sir sheya part au she suday ko harkama gusi. Mas masara ku tumbiye fowduri kabbab fow godon aday harka mirdi kira ashine kaja kla kla kla jaye jakla yematitha jaye jakla yematitha ja akla kagokla dachi kaakle klanichid kuɗɗko ɗaye kahakama ghusi gasi la, ghusi landa ko. Iwa gre humdi ma ga lamda ka ga jumdi barikuman kamo umvo komai ka shenyar paarthu ko wuri sira kaga tu ko kaga ta mo, dachi masar kaga kuddai negon shan ko dachi ga jundi tutum dachi gre bounda ma sara kagre bouda gychga fadi magal yana ga sedi ga sine ava ma sara ka ga fedi kage sime ava kana ma kana mwadm sidi sakar wudir ga taka wugrera kaya ghjaɗɗa sira ta kude wudre a ako sira kagu udan gata elilie ma kashe makir yaye dage nera kata klabu zakko gata klaba, nera kata itk vikakulfen gatvi, nera kagatavi kana wanake silaka siwayachin ako higha gavi, dachi sira tabiya ma wudri mo ko yata mirdi, maga judda nahan kagata mirdi wudriga daya neghiye adara kijadi ta kura lamar chut, ehatarum daye ddi neghi kawaiwa nelaka aran yeformda kanegh nakarouwan adara kada moko marghiyan kalhan makana madiyaye sira kagu rakchin kagatamo. Kuradan nera kadam o akow adin a chi nera kamda ako adan magarghi amma mo kakaf tika idin adi, adara kamdo moa ko adr marrighi amma mo kal tika adin hadi ma laddakara kanch moumvo makkr are jadi jadi na kamda mo umvo moɗɗfur are nne peedionre gan, madiwo gan umda mo anna adika siako heath yawa adikasira thioth gan kop tind tanagu mokkkowa kur ka mallar ma are tunu kana kandu mo sadaka ne gan makkur are, sadaka ri kun maddfe are gan sada ka neku pediwa are gan da shan umda moka na ka tambi anan mokow undimo dan, undi laka mallma are nuka undi tathudim yanuka ya bara maduwa ya unalin are mar bara maduwa ya unadin are, mar inziroma kal ma iyan kai ma baban kal ma gulyama kaf.